Waaw, man de ni ma koy togge man mii de, duma ci def diwlin de gannaaw bañ ko rendee ba pare ba génne lépp li nga xam ne baaxul te mu nekk ci jëmm, ñu raxas ko bam set wecc, te dinañ ko raxas ak ndox boo xam ne day xaw a tàng tuuti rekk bam set dagg ko bam <hesitation> niñ ko war a daggee dugal ko ci fiñ koy toggee daf fa liitaru ndox ak gennu waal baxal ko noonu bam ñor genn waalu bi day dem, mu des fa liitar bi daanak. Nga door a def say lejum, man noon laa koy toggee paska duma togg lu am diw.